Kono woni ko teddungal. Ko yowita sabu, animal ɗiɗi waawi jaɓɓude laamɗe e nguurndam ngal. Kono, ɓe waawi waajude sabu ko no fayde e jengɗe ngal, ko fiyaangu ngal jooɗi teddungal.